Ningira nikinyanyisa omuntu okwikara ge mbwenu ataka atakaayetenga kwikarakurungi atakaayetenga ati manya tiinyine miizi, manya tiinyine omwenda, ati mbwenu eryeryo bitariho, bitariho kweraarikirira, ekyo nikyo kirikumanyisa okwikara ge.